Famokarana trompetra feo ndraika, igny dia karaha hitako fahafantarako ananjy dia magnasara feon-kira, indraindray misy gitara mivalagna, indraindray misy doboka mivilavila feony, dia iny trompetra igny zany mba manisinisy feony koa ampivoaka sara i tononkira zegny mivoaka keo